Televisi ia leleo jendela ajaib bisa natuda gambar no halak neme dook a mai. Pertama, nanu stasiun televisi ana tao acara leleo kartun, film no berita bauk. Ala rekam halak no gambar ndia ho alla kirim lo stasiun televisi fe'ek pake sinyal ho bisa natuda gambar no halak.